وه ورځ یوه پټه نقشه درکول سي، چې یوه لرې دښته ته ولار سيي. ته د تجسس له مخې ځې. هلته یو طلايي دروازه پیدا کوې چې پخپله پرانېستل کېږي. دننه یو پټ، جادويي ښار دی چې له حیواناتو او جادويي موجوداتو ډک دی. هغوی تا د طبیعت د ژبې اورېدونکی ګڼي. ته دی بېرته دنیا ته راګرځې، خو اوس د طبیعت رازونو ساتونکی یې.